ñaku mii ra soo ntanini yu ra ña ta ntakita tina li´ka ra kuu ya Tu'un ya ntaturi sii ta´ri hua yanu ta siniri ntasa taa´ri ra ya tina yo kuayo vee inka ta´an yo ntakita yo ntakita ntasa kiti miri ra kueteri sii ta´ri kueteri ra tyiko ntoo ri tyiko uun a yaa nu ta tyikua ta ntivi yo ta ve´e ta ve´e yo ntivi in yo ra into yati yo´ra yaa tina na yati si´yo ka ta yaa tundo´o ya ini ri a sinimi ri ra kisiari siari ra nta sia tuuku inka tina na sakuri ntu rrun siari ra ñaka hua kiimi kua ña sa vaa sa ya´ña vasa kutuni mii ntii ri ntaturi ntasa kiti miinti ri ntaturi ra ñaa kueteri siari ri ñaa ntava ri isikiri tyinta ta´an ri vasa ya ña Tu'un ña sa sa kueteri ña´ka kuaa vasiri kuntiri kiti li intori ra ñahua sin´ki kua ña kueteri sii ta´an ri yaña yaa Tu'un kaami ri ra kò´o kuntane tyi ntasa kiti mii ntiiri kutuni ña ntyi sa´ri ña kueteri a ña síaa kanari a ña intyi ini mii ri ñaka hua kii kuara ya ya Tu'un ña ña saá kumi ntii ri kiti vasiri koo ri ña yu´vi